E stylo zany da enti-manoratry, sisy akotrin'izay e fahafantarako anazy, zany oe raha misy taratasy da amin'igny anao manoratry mba entinao zany raha ohatry ka sy de tadidinao i raha indrindra fa refa mandeha mivory anao amizay mba managny fitadidiagna anao refa mamaky an'igny anao da ah itiky kay raha nisoratako tame fivoria tary igny.